Aan kam naa a yi'ii <noise> mi anndaa ko waɗi kulataa piiroowal <hesitation> kanngal piiroowal naa <hesitation> huunde tabitinoore dow a maayay. Yimɓe noye piirnaa dow maagal, ɓe njotti jam. Ba moota non, moota kam woɓɓe e naata e ngurtoo jam, woɓɓ e naata e maaya, bana nginam non, woɓɓe e naata nginam e <hesitation> naata ngurtoo woɓɓe e naata e maaya. <hesitation> Ah, kala huunde duuniya fuu non nde woni. Ngam walaa ko hulnata nder naatuki piiroowal.